Kà raha légume <hesitation> misy fotoànany zao zaigny. Misy fotoànagny izy i, misy be- misy e-tegna misy, misy fotoàgnany izy mamôkatra zaigny, zao choux-flera a ,sôsety e de <hesitation> tsirebaka koà, tsirebaka matetiky misy fotoànagny i, misy fo-koà tsy mamo-koà tsy amy fotoànany izy <hesitation> tôkogno ambolegna anazy zaigny izy amboly tsy de manajry i ,tsy mamokatra a.